Éndon, íriga, ífiġi, iḃey, oro, oro- néndon, oro- níriga, oro- nífiġi, oroniḃey, kúse-ṗoko, kúse-ṗoko- néndon, kúse-ṗoko- níriga, kúse-ṗoko- nífiġi, kúse-ṗokoniḃey, bútĩken, bútĩkenendon, bútĩkeniriga, bútĩkenifiġi, bútĩken- niḃey, ái.